Miankina am'fiomanana io, raha fantatra aloha ve hiakatra ny ranomasina, efa misy samy manana niomana tany, fa ho an'ny tsy nahafantatra kosa de sarotra ny ahatafavoahana ao anatin'izany ranomasina izany. Zany hoe miankina ny fari-pananana sy ny fari-pisiana eo am'tsirairay no ahafahana ahatafavoaka velona ny olombelona am'zany.